קודם פשוט'ע פלעין מעט'ה איז זייער זייער וויכטיג, ס'קומט אריין יעדן טאג פון די לעבן און נאכדעם- יא! איך מיין אז ס'איז וויכטיגער ווי צו לערנען אנדערע זאכן ווייל ס'שארפט דעם מח און, נאכדעם קען מען עס ניצן פאר אסאך זאכן; פאר'ן ארבעטן און שפעטער אין לעבן איז עס זייער א גוטע זאך צו האבן